Jue yë tsu'uktë jue a'ax dun kyay yaj mukyë, tu'u pawat's bi'i a'ax nyëmaxyë jadunt's a'ax dun nyëpanëkxyë ma je'e pakpë je'e tamspë a'ax dun pyadyë pë ka ma je'e este ti'i naj dun ji'im të myaj kay, manytë a'ax dun tyëkëy este wa'adëp'pë jadunt's a'ax dun myënëkxë ma a'axjë yum dun myëdë ma je'e tyokotyë ji'ib a'ax yak amukëy.